Za manana namana efatra akeo de eoeo amign'ny dix huite ans o de vingt ans e de dix septy i zay.